हम खिड़की वाली सीट लिवो ज्यादा अच्छा मानीये। बजाये कोई गलियारे वाली सीट लिवे। काहे के मारे आदमी हवाई जहाज में बैठताई एके मारे है। कि वाए अच्छे नजारा मिल सके। अगर बाये गलियारे वाली सीट मिलत है। तऊ वाए नजारा का मिल्याहे कछु नाही मिल्याहे। और खिड़की वाली सीट लिबे कुल फायदा होत जैसे अच्छा नजारा मिलत। काम करौ कम करवाओ परत जैसे अगर आपके पास कोई छोटो मोटो बग है। तऊ खिड़की वाली सीट के जस्ट उपर एक बग रखिवे वाली जगह होत। उनपे आराम से ठाड़े हुई के बग रख देओ। गलियारे वाली सीट लिबे के थोड़े बहुत फायदा होत है। जैसे आपको अगर कहु टॉयलेट जाये होये ताऊ आराम से जाये सकत है। लेकिन खिड़की वाली सीट में आइसो नाई होत है। अगर हम पर पूछ्ची जाये कि हम खिड़की वाली सीट और गलियारे वाली सीट में कौन सी सीट ली। तऊ हम खिड़की वाली सीट ज्यादा अच्छा मानीये लिवो।